Mèzlèka sa man nkè nhaya mèzlak ngaya ngwoy ntè mpèna nisa maka nkè ndègètsa nyèm nagya chè nga ndèhda sungaya mpa nɗèhna nko ncèkwa mazlèk ngaya man dirdè ntèv ntvè; va man durdè ntèv ankè mpar ta nzjè gi stad ndè man dirdè ntè va bi nkè mpur tè chagi stad èn vhukwèda omo nga ya n zhè mazlèk man'nkè mpèna man; omo zhè ndè. man nkè mpèna a sabulè nzhè mbèla sa mun gèda zhigilè kabi sa man mèzlèak ngurhi tsad tsad babgi mzhè sa a ntè giw ndurdè man nga nga bi mèpna nanga sauki nzè na nkè mpèan tsuwadadda man kwadaka ba mpèna npara mkè mpuda pa nkè nguts nyèm ngwazlè nyèam mbula sa kafi nkè mpèan ngaya èm mpèna mèn ngaya ba mannkè mpèna mpèna mannnyrèèma dirdè zhè nkè nzhè nkèr sa mmazlèk ng'kèra nènga sa awai kullum man zhè sa nkè mpana a nka mpuana mpotsun awaya nkè mpuana nwazlèm nka mpuda mpa an rubna Nkè ndzudzuora maya mayamn nkè mpèna tsuwaddad nga ngwodèm myèn ma gèd an maya nwa babgn man ngwor'na nkr mpètha nva di man babgi ngaya bi nkè mpètha nkè npè sungaya èh gid na nvè di mana ngaya nkè mpètha nkè npè sungaya èh gid na nvè di mana nkèra nkè mpèsl n' skwi nènga a' n'woy sèm mbala mpa mpan sam njè kèd sabulu ngaya mpur mpur mpur nga ngwoz nkè nfud sungaya a sum ngèda an zagau dirda nkè tskoda kafin mana ndèv na sa'nwa babgiga n sata maslèk nga n gau dirdè man zhigilè ntakahaya' nkè nhas kada amba ngèts kabi maga ntsi nkè magatis nzhè ba ka haskada nkè slaha man ka shima nginnè nkè slaha mè an gès sai gaibabgi kullum baki gaya ka gèd sa kam agiya bi mpèts ngindè ba nzhi tè mpwatsun kam walak kwasukw dè skwi nra nhalaki dè? Mpèts man ngèts nkè da nkè gaka mpèts man in gakbi kig gazhè nkinè giya akina'nzikèna baki ngaya nzaval nkinn ba ndè lèmmè lèmmè aman skwi nasa sai ma baki nya n'gaukabi nkam è giya ka gadsa ndèkènèba ko ndè ba ntayi man dzjènna n'tib bi.